'Nor 'kmo bo :a :ne-a, :a :mor :gwlor-nyor+ :a 'ble :zulu:+ 'sororn', :blii' :zulu-:, :dhui' :zulu-:. :mor :on taa deh no :mor eh 'nyi 'yi-dih, :yee' :on :baa', :on 'de, :or an :dhih :kma-nyor: :yee' or 'da :on 'weh, :oe :on 'be :yee' or 'da :on 'weh 'or 'da 'yle, :yee' :ka :on mu 'o 'de or 'da, 'on 'dae: dhih 'an mu-a :za-' :mor :on 'dhu :blii-a 'yu :yee' 'di :on 'ye gwlor bo yi 'o, jorwor: :mor :on 'dhu :dhui'-a' :yee' di :on 'ye 'kwla 'dlu+-' mu 'o. deh 'daa, deh :daa on 'da :an no-a eh nyni-: 'yi 'tali-eh dih 'o, <hesitation> :on no :goba'-yu: 'o, deh :daa en ne-: :on :dha :dhorno' kpa 'o. :yee' :mor :on 'worn-dih ken-dih, deh :on 'be :za-', or an 'de-di :za-', :or :on :baa' :za-', or any :gwlor-nyor-buo :za <hesitation> 'de :on bo :bor :on 'worn-dih-eh ken-dih, 'de deh-zon :an no-a :dee 'de :on 'ye-eh dih 'tali:, :yee' eh mor, :zulu: :on 'ble-a on :mor :blii' :zulu: 'o. Jorwor: :mor :on 'da 'kei' 'o. on :ae-' 'worn 'o, dhih a za-a 'on se en 'ye-a 'bhorn, 'de :on 'ye-eh no :chio'lo:, 'de :on 'ye 'de :an 'jeh 'bie' 'de po, :mor on 'duo: on on :taa :on kpa, :yee' eh :mor :zulu: :on 'ble-a on :mor :dhui' :zulu: 'o, :dhui' :zulu: mo-: ku worn 'i. :Yee' <hesitation> :blii' :zulu' <hesitation> mo-: :mor on po :dhororn' mo-: :an 'worn-dih-eh ken-dih. So :a 'ble :zulu:+ 'sororn' :blii' :zulu-: 'dekorn: :dhui' :zulu-:, :eh :mor a 'wluh 'o or bo, or mlor or 'ble :dhui' :zulu' 'da-: <hesitation> an :za dhih-' or-' 'worn-ih. Jerwor: :yor :or :ne-a 'o :on 'da 'de :on zela-a :gwluhuh', or mlor 'de :or 'worn, or 'ble :blii' :zulu:. :blii' :mlor eh na-dih :porluh-dih, eh-: :korn dhih :mor glu-gor :mor :on <hesitation> mor :on 'wluh 'nor 'zorn :mor :on 'worn :blii'-a wlu eh no :heeeen: :ooooon:, eh :na-dih :porluh-dih :neh 'o. Jorwor: :dhui' :eh :ne-a 'de 'kwla eh-' :na-dih :porluh-dih, eh se :porluh-a dih :na-dih dhih :korn. <hesitation> :mor eh :gweh 'i eh 'ye :on borlor:. <hesitation> 'on yubo-eh <hesitation> :yee' blu ya pa 'de 'ni 'zorn 'o, :mor :on se-eh no <hesitation> :yee' eh :chehn-dih on-dih 'o, jorwor: eh :se :blii'. :yee' :blii' :eh :ne-a 'o, :eh :ne-a 'nor :gwlor, eh :za-' dhih, eh :za-' dhih eh 'da, <hesitation> :mor, :ka an-a' nyor no-a or :kma :an dhih <hesitation> or pobo-a :on ya, ka :on 'ye no, :kma or dhih, pobo-or ya. :blii' <hesitation> :on 'beh-dih-eh :mor :on kpon-eheh 'ye :on ya-dih jela: :kana :kana, eh gbon+ :dao' :en 'fean'-a eh 'ye :on-dih jela:, jorwor: eh yubo-eh 'de :dha :on :za eh 'pean' eh-: dhih Deh :a no-a :blii'-a dhih-' :mor :a no-eh :dhui'-a dhih :yee' eh :chehn-dih-a dih :kana :kana, jorwor: eh :se :blii', :blii' 'ble :porluh-a dih :na-dih-eh:. <hesitation> :eh :mor nyor no :on deh-', 'de :on :korn :on 'ye <hesitation> or nyor: 'i :to-dih: 'de :on 'da :on :se or nyor+ 'i :to-dih 'i. 'On :se 'bhorn 'on 'ye deh no eh 'ye or :porluh 'zorn po. <hesitation> 'nyi or mu-or deh eh-: :korn 'be 'kpa :blii'. Jorwor :mor eh 'dhu :dhui' eh mlor <hesitation> eh-' pobo: 'de, deh :on 'bhorn-dih 'bhun-dih eh-: eh no :on 'bhun, jorwor: eh :se :blii'. Blii' :an kpon-eh, :an kpa dubu' :na po dubu' kpa :kana' :kla :kla :kla :kla. eh-: mor-: kila :kila: kikla :yee' :an kpa-eh :on 'ye-eh 'dba :ne 'oo' eh-: :on 'ye :dhui' no :e? <hesitation> :mor :on 'ye 'de 'nao' :na-dih :yee' 'de :dha :on :ne-a' <hesitation> :yee' :za 'de :on 'weh daa. :yee' :blii' :eh :ne-a 'o, :yee' :blii' :eh :ne-a 'o eh 'ble :gwlor-nyor :zulu:, :yee' eh 'ble nyorsoa'-a :zulu', :yee' :dhui' eh 'ble 'ku :zulu:. :mor 'ku :taa deh no 'ku-a na-dih :porluh-dih, neh <hesitation> :za 'o 'wlii-a blor 'nyi 'ku, :mor 'ku taa deh zon no on se 'beh-dih 'on 'ya :ao' 'yu :daa :or-: 'nyi 'wlii-a blor 'o 'or or-: 'nyi 'on :koo: 'on di 'o 'ku-a 'da :ao'. :blii', eh 'ble :porluh-a dih :na-dih-eh:, :mor :gwlor-nyor: :mor :on :dhe-dih :mor :or :ne 'o :or 'ble :porluh-a dih :na-dih-eh: :zulu: <hesitation> :on 'ble-a' on :mor :blii' :zulu: 'o. :Mor :on :dhe-dih or-' :na-dih deh 'jeh :porluh dih :yee' 'ku :zulu: 'o :on 'ble, :yee' 'ku :zulu 'o :on 'ble. :yee' :zulu:+ :daa :en :ne-a 'sororn' <hesitation> nyor+-a :dha :dhulu' <hesitation> mo-: 'ble :blii' :zu, nyor+ :due' :due' mo-: 'ble :blii' :zulu:, :yor-uh :sie: :ao' :naa :dhui' :zulu-a 'bleh 'bleh, 'so 'so :due' <hesitation> mo-: on 'ble, en 'pu+ 'pu+ me-: on 'ble. Nyor+ :due' :due' :mo-: :an mu 'ye-' <hesitation> dha 'bluhba :daa ken mo-: 'ble :blii' :zulu. :yee' :zulu: :dao' mo-: no nyorsoa, mo-: no nyorsoa. :eh :korn dhih-eh 'wee', or :mor :on no-a nyorsoa :on :ne :ao' or 'ble :zulu:+ taan. Or :mor :or no-a :baa', or-: no 'yu, <hesitation> or-: 'bili: :or no :zulu. :yee' deh+ :daa :a 'ble-a :en no-a :nena: deh+ en-' klehkpeh :en :ne-a 'nor 'kmo bo, :korn :yih :eh :ne-a 'de 'kwela-: :korn :yih :ne-a 'nor :gwlor-' en klehkpeh 'de :zulu-' 'de nyorsoa 'de en no-dih :koan:. :ka neme:-a no :en no-a kpleh kpleh, mor :eh se-a :zuku'-' mu, mor <hesitation> :eh se-a 'chlee-deh yubo:, :ka eh no 'de eh yubo ti, eh yubo 'yluh-a buh+, :on :Mor 'yluh-a buh 'nyni 'o :yee' eh wlu, :mor :on pobo 'o :an-a' 'yluh-a 'buh deh ken :an pobo-a ken-dih, 'po-fluh ken-dih, 'de :an yubo-a' 'ylh-a buh :mor :on pobo 'o eh no :nehin:, <hesitation> 'de neme 'da-a' <hesitation> :eh-: eh 'da. Neme: eh 'wluh-a 'zorn dhih :wluhuhuh: :eh se-a 'de <hesitation> 'slaa 'zorn, nyor :daa <hesitation> :an chean'-a deh <hesitation> :an chean'-a deh <hesitation> :an-a'a: 'slaa 'zorn pa <hesitation> :eh-: yubo <hesitation> :dha 'yluh-a na-dih-a, eh-: yubo 'yluh-a ti. :eh :mor nyor+ :noo <hesitation> on se 'yluh-a ti yubo:, :mor :on dhe-dih-uh dih :mor :on 'da :dha 'yluh-a na-dih :eh, on se 'o yubo:. :yee' 'de :wor neme: :eh :mor <hesitation> :eh se-a 'de 'sla 'zorn pa, <hesitation> 'de deh chean'-a 'sla 'zorn, 'or 'de deh chean' :bii- :or 'nyor-a mu-a 'de :an chean'-a deh 'de :an yubo-a deh. Neme: :eh se-a 'de mu, :eh 'dhu-a kpleh kpleh-' <hesitation> :eh blu ya,:korn :yeh an 'da-dih-a :jili' eh-: blu ya <hesitation> eh-: yubo ti. :eh :mor dha :daa 'yluh-a na-dih 'o. Dhih 'jeh-a dhih 'jeh :mor pobo 'o :an-a'a: :kofla' ken 'de :an yubo-a ti, deh+ :daa :a po-a son ken, :tehn'i :tehn 'i :nyor+ an 'da-dih-eh :kofla, :mor :on pobo 'o eh ken, ' Ti neme 'da-a ti-a 'jeh me-: :ne 'o <hesitation> mor en se 'i :zi-eh:, en se ybei' mu mor en se de-ka :sie:, 'de :an 'duo: :an-a'a: :kofla' <hesitation> :an po-or ti ken eh :mor een dhih 'jeh :eh :korn 'be kpa 'koko'-du <hesitation> :a :baa' se-a 'toror' 'nyi 'de <hesitation> :on 'ble 'toror' <hesitation> :on 'zi 'o <hesitation> :gwlor-nyor-buo-a 'toror'-'. :a ne-a :dha :daa nyor :noo' <hesitation> on se 'bhorn <hesitation> on 'ye 'gbu po, on mor onse 'bhorn on 'ye dha 'ti, :zoa' no-a 'jeh :an pobo-a ya en klehkpeh :an pobo-a ya 'de nyorsoa 'de :zulu-' 'de en 'yi-dih <hesitation> 'de en no 'kmo. :yee' deh+-a klehkpeh en mu-a no <hesitation> :a :baa' :or :ne-a 'de :a 'dlu <hesitation> :or-: 'nyi-ih 'toror'. <hesitation> Or-: 'nyi-kih' 'kpa+, deh+ en no-a or-: 'nyi-ih 'kpa+, <hesitation> saworn 'i :daa :an 'ye-a' <hesitation> :a :baa' :koan: 'o, :a :baa' :koan: 'o, neme: :an pobo-a ya :a :baa' :koan: 'o, :soon'+ 'i, 'gbalor:+ 'i, gba+ 'i, enklehkpeh :an pobo-a ya :a :baa' :koan: 'o, :mor or 'da deh :daa eh :se-' no-eh: 'i 'o <hesitation> eh :se-' no-eh: 'i, :an 'jeh :or :ne-a :dha :daa :or yubo-a 'seheh' <hesitation> :or klu-a deh+ :kornu'+ ken-dih, :a :baa' or-: <hesitation> 'nyi :on 'toror'. :Mor :a :baa se :on'toror' 'nyi deh+ :daa :kaa :on 'ye :on no 'dee', <hesitation> :gba :gba klehkpeh klehkpeh :on se-ih yubo: 'i. Eh se deh :korn :eh 'ye-a 'dlu bo mu :a :baa' 'ye :a 'o or se 'de eh 'di ne 'or or se-eh deh 'i yubo: <hesitation> eh 'jeh :eh 'dhu saasa deh <hesitation> or 'ye-eh, eh :yeh 'dhu deh 'jeh or 'ye-eh, en :mor :en :ne-a 'sororn' eh se deh :korn :eh 'ye 'or 'dih 'zile:. Deh :a :ne-a :dha :daa <hesitation> <hesitation> or se dha :a bo :ne 'o ka :a 'da 'o jorwor: deh :a :dhe-a dih :dha :daa :a :ne-a 'sororn' or-: 'dha dih dha :dila: son bo or 'ye-a 'weh. dhih-a 'jeh :a za-a' or 'worn-ih'. :yee' :a po nyorsoa-a' zio' :a <hesitation> po :a :baa' 'zio', :a po or 'zi 'o, deh :daa :a za-' eh 'ye 'toror' bo :na, :ka :a 'bhorn eh 'ye-a :ne eh 'ya :ao' :ne. <hesitation> :ka eh :korn eh 'ya-a :ne eh 'ye :ao' :ne. :mor eh 'dhu eh :ne-a 'oo', :yee' eh mu :porluh-a dih 'pehn-a no. Dhih :daa :a za-a' <hesitation> :mor :a worn-dih-dih-' :mor <hesitation> en 'zi 'de :a nyor-kli-' dih-' :yee' :a po-ih' dhih 'jeh-' 'de :a :baa' 'nyne 'di 'nye <hesitation> en :nmor 'yi-dih 'de :a porluh+ ken. :mor eh 'dhu eh no-eh 'chio'lo-', :a mu-a :an zio' :an zio'. 'De :an 'nyne-a :taa, :koan: :daa :a 'ye-or no 'do. <hesitation> :A mu-a dih :kpon-' 'fedeh' :eh :ne :ao' deh :a 'bhorn :a 'ye-a no-' :a 'ye-eh no zorn 'o zorn, :a 'ye wlu+-dih worn-or, kani way 'i, :a wlu+-dih worn-or, :a 'ye deh :due' no, dhih :a mu-a za-', :mor 'ye-ih 'de :a 'worn po, :mor 'ye-a :meo', :hyee' 'on yubo-eh :an mu-eh no.